Kamalakning har bir rangi uchun gulni tasavvur qilganda. Qizil rang uchun atirgulni, to'q sariq uchun liliya gulini, sariq rang uchun margaritka, yashil rang uchun esa yashil tabiat, ko'k rang uchun unchalik mashhur bo'lmagan ammo go'zal ko'k atirgul, binafsha rang uchun binafsha rangli qalindula gulini tasavvur qilaman.